Alzeri a tun nɛ ni bɛrɛ a arabura tun ni ho loso ho cu ba'a tosɛra ba ta mi tuna bawe we bepɛ yirawe a mi ba tun vɛ ma wɛ um